N tehwan ke seontlakualchiwa axkan ipan aceite, nekahki axkan ke pus onkah n aceite san kan sekonkowatin ipan tienda pus onkah miak aceitito seki pus amo patiohtzin, okseki okachi patiohtzin xamo okachi kuali, pero nekahki okachi setlakualchiwa ika aceite. Achtohtzon ke to- topapantzitziwan otlakualchiwayah ika manteka, tla kanah o- oyet- oy- okatka se se ilwitl, pus otlamiktiaya, pitzotzintli kanah okimiktiayah pus, ompa konkixtiah nekan mantekitah porque koninchiwah n carnitas, tos ompa ke onkisa n manteca, pus kualtzin son kualtzin ompa otechonnemakiltiayah se kechkitzin manteca pus ompa sekonpixtok, neh ke pus nikihtowa okachi welik ika manteca, okachi sekonwelilia, okachi keh ahwiaktzin, nekah maski momachilia okachi tepitzin keh chiawak pero nekahki pos welik seontlakua, neli sekonwelilia n mantequita sekimochiwilia kanah se webito, sekimochiwilia kanah se tlaxkantzintli este sekontzoyonia pus ipan mantequita neli ke welik, aha, weliktzin, pero pues ke axkan ya, ika puro aceite se tlakualchiwa, <hesitation> ika puro aceite pus n amo keh tanto nechonpaktia porque neh ke amo keh mero n- e- keh- keh- nech neli keh nechtlahyaltia kanah nechtlahyaltia nikihnektos n aceite cuando tlakualchiwah pus neh mejor nepa nonyah nok- o- nonkisa porque pus keh amo nek- nik- nikahwiali inon aceite, sapanowa keh tzohyak, iwan cuando tlatla pues okachi peor porque keh, amo keh nechonpaktia ken mihnekui. Pero mantequita maske ontlatla nes keh ahwiaktzin, aha, maske ontlatla mantequita pus ahwiaktzin. Iwan nekahki, bueno san nikonyehyekowa pues este axkan pus ayekmo igual manteca porque achtoh pus n pitzomeh osekintlamakaya pus ika n tlioli, san ika n tlioli iwan nekahki san nekah o- okinkahkawayah pitzomeh pus nepa otlakuayah xiwitl, xiwitl kon- konpehpena pus ompa tlakuahtokeh, o tlioli sekoninmaka pus san ihkon, amo keh tanto omotomawayah n pitzomeh pero pus n nakatzintli okisaya welik, aha, keh okse tlamantli, nikihtowa pus okachi chipawakeh okatkah n pitzomeh porque pus san tlioltzintli sekoninmaka iwan xiwtzintli pus okachi amo, okachi keh, okachi keh chipawakeh, tos imanteca tlakeh manteca sekonkixti keh ok- ok- okse tlamantli, aha, okse tlamantli kisa matequita, iwan okse tlamantli ken ahwiak, entonces ikinon pues osekiweliliaya, pero keh axkan ma sekonihto se pitzotzintli sekonpia pus neli keh sa- sa yen alimento sekonmaka, pues puro keh sekihtowa puro químico, aha, puro químico, toses este nekahki n pitzotl pus ayeko keh keh achtoh, amo tanto chipawak porque pus alimento amo sekimati keh tlen k- ki- konpia, sekihtowa pues puro químico ki- kitomawa porque motomawa pues n pitzotzintli, motomawa, kualtzin moskaltia n tomaktzin pus sekonkixti mik nakatzintli, sekonkixti tla keh sekonnemakas nakatzintli ke sekechkitzin ompa sek- sekontlani porque pus n como omotomah n pitzotzintli pus kualtzin etiktzin, pus onkisa miak nakatzintli, aha. Iwan manteca, yeh pus kemah kisa, pero n nikihtowa ayekmo keh ayekmo chipawak, nes keh okse tlamantli kisa n manteca, non san sekonihnektok san keh tzohyak, inon pus xamo co- como- como son alimentoh sekonmaka pos okse tlamantli ik tlakua, ayekmo keh tanto chipawak como keh achtoh, porque pos san puro químico, entonces nekah a veces sekonimpi ich n corralito pus sekoninmatok n pitzomeh pus neli ke ihkon pitzotikeh pues, ke ompa mochiwah iwan ompa mismo kikuah inkuitl, pus ompa keh kikuahtokeh iksemi san wiero, tonces tla keh amo sekoninchipawa pus ihkon kichiwah, este pos tos xikihto pus ken kisa imanteca, imanteca pus kisa amo amo chipawak, aha, este entonces nekan pus ikinon pus sekihtowa ayekmo masetlakualchiwa ika manteca, mejor maseontlakualchiwa ika aceite, pero sekitlapahtihkeh kihtowah nekah n doctores pus nekan aceite pus noigual amo chipawak porque kihtowah pus tle- tlen ompa kan kikixtiah n aceite, kihtowah ikan semilla, semilla ompa pos ki- kitlaliliah no- noihki ki- kifumigarobah para kualtzin maxotla, mamochiwa semilla iwan nekahki pus ompa kikixtiah n aceite, tla keh kihtowah seki n aceite de girasol, pero pues inon xochitl kitlaliliah no- no- fertilizanteh, kitlaliliah fertilizanteh kitlaliliah nekan f- n- i- ki- kifumigarobah, pus puro químico, <hesitation> puro químico, pus inon tlen mero niki- nikihtowa xamo tech- techkohkowa porque pues antes keh amo miak kokolstli okatka, amo amo seki- amo se- se- osekikakiaya kox kanah mokokowah kox diabetres, kox nekah de de la presión, pues amo keh tanto osekonkakia, pero axkan neli kan- sentetl mokaki ke mokokowa de presión, ke mokokowa de diabetes, ke mati tlenon ke de colesterol, ke ke kemati tlenon, pus semoyehyekowa pues nochi inon keh otech- otechihtlakoh porque antes pus osetlakuaya pus san nochi chipawak maski sekonkua se verduda sekontooka nikan pus chipawak, este pero keh axkan sekonmokowia mercado, sekoninkowa wehweyi n tomameh, wehweyi n xonakameh, sekihtowa asta kualtzitzintih pero yeh ke mero pus amo sekimati ken okinmiskaltihkeh, ken ken otl- ken omochihkeh inon nekan wehweyi n tomatl xamo n ika puro químico, pus inon ke sekonkuahtok, inon sekonkua iwan amo san yehwan, nochi sekonkua sekonmokowi se manzana, se tzapotl, sekon- sekon- sekonitok pues asta kua- ke- keh kuahkualtzin sekihtowa a nekateh manzanas wehweyi neli, de calidad pero pus ke amo sekimati ken o, ke- ken- keh ken omochihkeh, porque pus kan kin tooka kan kan keh kinteki pus ompa keh kateh nekan makinas wehweyi xamo kinkahkawiliah n pahtli pus para keh amo makinkitzki n okuilin plaga, pus kinkahkawiliah n pahtli, pus ihkon mochiwah wehweyin. Noihki n tzapotl asta keh sekonittok asta keh m- m- pepetlakatok kualtzin tzapotl, kostiktzin pero pues yeh ke mero amo sekimati ken- ken- ken kichiwah nekah n pinomeh pus mati kenin, tonses nochi inon tlen sekonkua pus nikihtowa tech techoihtlakowa, aha, techihtlakowa porque axkan miak kokolistli onkah, sentetl ik nowian sekonkaki ke ke mokokowah de presión, ke de- ke de la- de la diabetes pus inon que de la diabetes kihtowah pus nekah el azúcar, pus tehwan chtoh pus tlen tanto osetlakuaya n de azucar alomejor xamo san tlen kahwentzin sekonkahkawilia n azuquitar pues san yeh inon, pero pues axkan n- towian tienda seonyawi sekonmokowi se galleta, sekonmokowi se pansito, sekonmokowia nekah este dulces, pus sekoninkuahtok nochipa, n axkan konemeh pus peor porque yehwan kinpaktia nekan tzopelik, koninkuahtokeh nekan tzopelikeh, pus mohmostla iwan como axkan amo tanto keh keh patiohkeh pus san kualquier n chokoh kimokowis, keh se paleta, keh se jugo pus son ompa konitok puro azucar, tos ken yehwan mostla pus mati ken ken yetoskeh ojala y amo ma kinkitzki n kokolistli pero pus neli inon ke nochi inon tlen sekonkua techihtlakowa, aha, techihtlakowa iwan nekahki pus kihtowa yeh ma seontlakua pus son keh son chipawak, tla keh tehwan masemotlatooki pus to- toverduritas, kanah sekonpixtok se pedasohtzin tlaltzintli pus ompa masekimotooki se se manzana n kuawitl, este tzapotzintli, pus san tlenon ompa tlaki, san tlenon ompa tlakis pus ma sekontooka san tehwan ompa ma- masekon- ma sekonmotekili, este nikan ke pus onkah kanah ciruelas, kanah duraznos, peras, este katteh, aha, tepetl pus asta tepetl kateh seki n moras, kateh este ihkon ke pues tlakilomeh pues sekoninkuahtok, inon kihtowa neli ke pus ma okachi inon ma sekonkua, amo tanto ke masekimokowi tlen de que mercado kinemaka pus ayekmo chipawak <hesitation> noihki n verduritas, pus tehwan masekimo- masekimotooki ompa totlalah, pus kanah chícharoh, kanah nekan abas, nekahki rabanitos, nekahhki asta xonakatl kihtowa, xonakatl, tomatl, tehwan ma sekimotooki, pus san tehwan ompa sekonkuahtok sekimatok tlen sekontlalili o kox keh amo sekontlalili n quimico pus san tehwan sekonmatok, aha. Pero keh keh tlen keh tienda kinemakah pus amo ayekmo neli chipawak, entonces este, ihkon kahki, aha, ihkon kahki.